أكثر حاجة رومانسية نجم نشوفها هي حاجة بسيطة ما تحسها فيها باااارشا حب فما مرة شفت زوز كبار معناها كوب الكبار في العمر في مقهى الراجل كان يقرأ كتاب بصوت عالي للمرأة اللي هي تحسها البصر متاحها ضعف مع العمر وهي كل شوية تتبسم هكا على خاطر تتبع في الكتاب وتسمع فيه كل سعادة معناها حاجة ياسر محلها.